сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл алпыс екінші эпизод
бүгін біз жақсы әдеттерді қалыптастыру туралы сөйлесетін боламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар

жаңа эпизодымызға қош келдіңіздер
подкаст басталғаннан бері жазушылар мен тыңдармандарымыздан өзімді қалай өзгертсем болады өзімнің бойымда жақсы қасиеттерді қалай дамытсам жақсы әдеттерді қалай қалыптастырсам деген сұрақтың төңірегіндегі ұсыныстар мен хаттарды жиі көріп жатамын
әрине бұл сұраққа жауап беруге менің толық құқығым жоқ
себебі өзім де күнде мыңдаған миллиондаған қателіктерді жасап әй әттеген ай деп жүретінім шындық
және әрбір дүйсенбіден бастап жаңа өмір бастаймын ертеңнен бастап барлығы жинақы тап тыйнақы болады деген сияқты мақсат қоятыным бар
және сондықтан бүгінгі күннің дүйсенбі екендігін ескере отырып сіздерді жаңа сапарға шақырғым келеді және жаңа сапарда сіз де мен де бірге дамиық
сонымен сапарымыз қалай жүретіндігі туралы сөйлесейік
ең алдымен біздің сапарымыз отыз күнге созылатын болады
және мен оны өзіңді өзгерту марафоны деп атағым келеді
егер де атына қарсылығыңыз болса онда маған жазыңыз
себебі бізде демократия
сонымен отыз күндік сапарымызда өзімізді өзгерту марафонымызда біз өзіміздің бір әдетті немесе өзіміз өзгерткіміз келетін бір істі аламыз
және отыз күн бойы соны істеуге тырысамыз
мәселен мен күнде бес отызда оянғым келеді және мен отыз күн бойы қалдырмастан сағат бес жарымда оянамын
егер де бір күн болсын қалдырсақ онда қайтадан бірінші күннен бастаймыз
көңілсіз ойға батқанда жұбата аласың ба
өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба
отыз күндік сапарымызға өзіңіз қалаған кез келген әдетіңізді алсаңыз болады
мәселен ііі фейсбук немесе инстаграм сияқты әлеуметтік желілерді күніне екі рет қана тексеру және оған бес минуттан ғана бөлу
немесе күніне отыз минут жаттығу жасау отыз минут жүгіру немесе отыз минут өзіңіз қалаған би түрін билеу
келесі өзіңіз ұйықтар алдыңызда бір сағат кітап оқу
немесе әр күні сағат бесте ояну
тағы да біреуі күніне үш литр су ішу
немесе өзіңіз бұрыннан бері кітап жазғыңыз келіп жүрген болса онда күніне таңертеңгі уақытымның екі сағатын кітап жазуға жұмсаймын
немесе өмір бойы өзіңіздің бизнесіңізді ашқыңыз келсе онда күніне мәселен үш сағатымды өзімнің жұмысымды бастауға арнағым келеді деген сияқты өзіңіздің жаңа әдеттеріңіз бен істегіңіз келетін істерді дәл қазір қағазға түсіріп көріңіз
әрине бұл әрбір адамда әртүрлі болады
себебі біздің әртүрлі қажеттілігіміз мақсатымыз және осыған дейінгі жүріп өткен жолымыз бар
сондықтан мен барлық қоғам ретінде барлығымызға бір мақсатты таңдап алып сол жолында жүру үлкен қателік болар деп ойладым
сондықтан әркімнің өзінің бостандығы бар және әркім өзінше жұмыс жасайды
бірақ бұны топ ретінде істеуіміздегі басты мақсатымыз ол бір бірімізді қолдау және сол жолында бір бірімізге кеңес беру арқылы әрі қарайғы жақсырақ болуымызды қамтамасыз ету
келесі неліктен отыз күн деген сұраққа келетін болсақ көптеген зерттеулер бойынша адамның бойында әдет жиырма бір күнде қалыптасып үлгереді дейді
және көп зерттеулер оны дәлелдеп болғандықтан оған қарсы шықпай ақ қояйық
отыз күн деп алуымыздың себебі сол әдеттің қалыптасып біздің өмірімізге еніп кетуін білдіреді
яғни әдет қалыптасты және біз оны әрі қарай жалғастырып жатырмыз
сол арқылы одан сайын ол әдеттің біздің денемізге миымызға бекіп өшпейтіндей еткіміз келеді
және екінші бір себебіміз ол біздің қиын проблемамызды жеңілдету
өйткені біз көп өзіміз үйреніп қалған әдеттерден бас тартқымыз келмейді
ал отыз күн деген бір жағынан алған кезде аса ұзақ та емес қысқа да емес
егер отыз күннен кейін сізге бұл жаңа әдетіңіз ұнамаса өміріңізге қиындығын тигізіп жатса онда барлығын тастап ммм чалленджді аяқтап шығып кетсеңіз болады
оған ешкімнің сізге қарсылығы болмайды
мәселен мен баяғы заманда отыз күн бойы өзіме вегетариан боламын деген мақсат қойған болатынмын
бірақ мен өмір бойы вегетариан боламын деген ойым болған жоқ
маған тек қана қызық болды
өйткені менің өте көп вегетариан достарым болды
және маған олардың өмірі қалай олар тамақ тауып жейді вегетариан болу арқылы олар өмірде қандай мақсаттарды көздейді деген сұрақтар қызық болды
және мен үшін тағы да жаңа тамақты жейтін болғандықтан мен ойладым жаңа жерлерге барамын жаңа экспириенс аламын деп
сөйтіп отыз күн бойы вегетариан болдым және отыз күннен кейін барлығын тастап аяқтап өзімнің кәдімгі ет жейтін қазы жейтін қазаққа оралдым
сондықтан отыз күндік чаллендж ол өзіңді бір комминтментке енгізіп қойып содан шықпау деген сөз емес деп ойлаймын
өзіңізге қызықты затпен айналысыңыз пайда әкелетін затпен айналысыңыз немесе өмір бойы осы менің әдетім болсын деген затты алып көріңіз
кез келген өзіңіз қалайтын әдет
келесі айтқым келетін нәрсе ол отыз күндік сапарымызға белгілі бір иллюзиялық абстрактілік мақсаттар қоймай ақ қояйық
мысалға мен көбірек кітап оқимын көбірек жүгіремін деген нәрсе өтірік екені дәлелденді
біз оның орнына санмен өлшенетін нәрсені мәселен сағат алтыда оянамын сағат жетіде оянамын күніне екі сағат спортпен айналысамын деген сияқты болсын
және біз оны аптаның қай күндері істейтіндігімізді белгілейік
бірақ та біз отыз күндік сапарымызда оны әрбір күн істеуіміз керек болады
яғни кітап жазамын деп айтқан болсаңыз онда күніне бір сағатты кітапқа арнаймын деп жоспарлаңыз және оны күнде істеңіз
егер де бір күн болсын істемей қалсақ онда қайтадан бірінші күнге барамыз
және де ең соңғысы егер де сіз осы подкасттан кейін өзіңіздің бойыңызда бір қасиетті өзгерткіңіз келіп отыз күндік марафонды жариялап қатысамын десеңіз онда әрине тамаша
екі жолы бар
бір жолы үндемей өзіңіз үйде ақырындап бастап кетесіз ешкімге ештеңе айтпайсыз
ең бастысы өміріңізді өзгертесіз
бұл әрине керемет
және мен екінші бір жолымды ұсынғым келеді
ол үшін мен фейсбукта тамаша жыл өзіңді өзгерт марафоны деген жаңа топ аштым
ол топқа осы марафонға қатысқысы келетін адамдар ене алады
және топқа енгеннен кейін сіз өзіңіздің марафонда қай қасиетіңізді өзгерткіңіз келетіні келесі отыз күнде ол үшін не істемекшісіз
және не үшін сол әдетті қалыптастырғыңыз келетіні туралы пост жазу керексіз
және апта сайын өзіңіздің әдетіңізді жаңа өміріңіздің қалай жүріп жатқандығы туралы бізге апдейт жасап отыруыңыз қажет болады
сол арқылы біз бір бірімізге кеңес береміз бір бірімізді қолдаймыз және де әдетімізден ауытқып тоқтап қалмау үшін адамдардың бізді көріп отырғанын білеміз сол үшін өз өзімізбен жұмыс істеп бастаймыз
бүгінге айтқым келгені осы
дүйсенбіңіз өте сәтті өтсің
жаңағы топқа енемін десеңіз онда оған сілтемені кез келген подкасттың сипаттамасы жазылған посттан ала аласыз
сәттілік тілеймін
егер үйде отырып жасаймын десеңіз де топқа кіремін десеңіз де үлкен шыдамдылық тамаша табандылық және де асқан алғырлық тілеймін келесі кездескенше
тегін берсе дейміз өз өзімен келсе дейміз
осы біздер сірә жалқаумыз
оу ішінде оның мен де бар мен де бар да сенде бар
оны мойындаған жөн болар
енді уақыт келді талпынайық өзгерейік ұмтылайық
бәрі бәрі өз қолымызда
осылай күндер өтіп түндер өтіп барады
осылай айлар өтіп жылдар өтіп барады